د سپوږمکۍ په مدار کې پاته کیدل د مځکي د جاذبې په قوې پوري اړه لري. سپوږمکۍ د مځکې څخه په داسي اندازه لوړه وي چې نه د مځکي د جاذبې قوه دومره تاثیر پر کوي چې لاندي را ولویږي او نه هم دونه تاثیر پر کوي چې د مځکي د مدار څخه ووځي. دا د انجینړۍ اړوند موضوع ده خو ټوله خبره د مځکي د جاذبې په قوه کې ده او په هغه پوري اړه لري.